Dôsci che me vëgne in cheu ghe ne saiæ un pö, però çertidun gh'an di nommi italien, e donca î diò in italian. Aloa, dieiva i gobelletti, dieiva a cremma catalañ, dapeu o tiramisù. <hesitation> Cöse gh'é ancon? I bescheutti do Lagasso. No sò se contan comme doçe, però me vëgnan in cheu ascì. E diæ sti chie.